Ipuere guapika reta jei miramii peguaiño se mbaeti atu añae kia ou oguapi paraete sere, kiraira, maera ra jare tupapire reta jei ye, mbaeti atu kia ou seporu vi mbaeti vi atu, jaema llave jei ye vi <hesitation> se atu mbaeti vi ipuere vaera aja avae oke serera aipea supe reta vaera